A te garder wo wa te lebena ama daɖe ƒe ku susu be na ŋgba gbleo. A te le bena adɛmɛ ne enyi be na o me do atsike nɛoa ya wɔ ŋke nɛ dzo. Ne enyi be na zã doa, o kaka nɛ tsɔ daɖe aʋugbe. Enɔna ʋume kaka ŋke kpɔa a gba tsɔɛ a gba tsɔ daɖe hɔme ku susu be egbɔ̃ ŋgba va ɖuio. Egboma tsã nene ma. Vɔa ne enyi be o do atsike nɛa ne ewɔɛ vi tsukui ɖe kpɔa ne egbe lo li egbe, etsɔ kpɔa eya kpɔ be na etɔ na gble gblebe. Ne enyi b o gbe do atsike nɛ kpɔa ena nɛ wɔ na gedɔ̃. Wɔ na ge ne w- ne n ye- ne wo do atsike nɛ kpɔa egble na kaba. Shigbe be fetri nenea fetri ye nene wɔna na ge ne wɔna gɛ ya o do atsike nɛ ŋdo atsike kpɔa o me ten do na atsike nɛ fetri xexe, adɛmɛ kuɖo gboma nene. Fetri wa do atsike nɛ wɔna ŋke atɔ̃, ewɔ ŋke ne ŋtɔ tsã faa, enɔnɛ daɖe ƒi. Ɖe kpo, ne edzo li kiki ɖe ewɔ shigbe kɔshiɖa ɖeka alo kɔshiɖa ame ve nenea edzo va ƒu na, ma ga ten ɖanɛo. Vɔa ameɖeo tso nɛ a tsɔ shiã a tsɔ va ɖana deshi. Ema deshi ŋgba viviena nam. A- amao ne oya ten shia va dzroa, o shiã na fetri, o shiã nɛ ya va ɖɛ. O yɔna amaɖe tsã be tɔmolo, o shiã nɛ etsã kpɔa a va ɖanɛ. O yɔna amaɖe tsã be gbɔɖugbɔku. O shiã na wa tsã. No o shiɛa me wɔna ŋɖe kpeo o va ɖanɛ fa. Adɛmɛ ŋtɔ tsã no shiã no va tu ƒu tsɔ wɔna deshia o do vi me keke tsɔ ɖa adɛmɛ ma, egba yina ku akumɛ ga zɔ̃ na kaba